Kwetre we ilima- mndu elima iishi maisha yakwe moose piu kwa furaha tu fo, lasma kwetre fumia nndo cheshemfanya apate machungu pia.